<noise> Olo lafa roboky hiremby raha vaovao, <noise> aha, da tsy amabaka gny nama an'i zay. Mahita fa-fandrosoa avao am gny fiaignany satria gny fahazatoa manao raha raiky da mitondra tegna hivoatsy. <noise>